والله بمدينتي الأكل وايد غالي الحياة صارت غالية وايد بهال- بهال- المدينة أنه اعتقد أسبوعيا لا والله فيني أحسبلك يوميا أنها شي خمسمية خمسمية باليوم خمسمية فى سبعة أوف ثلاثة ألالاف وخمسمية.